kinb'aj re'en che rajawxiik qaqeta'maj riwach, xu' chan li achejaaab' <hesitation> kikya't rik'utiik renejeel <hesitation> che mod <hesitation> e katk'ob' chek kik'in katjaqab' kik'in qet- amt chek verdad kela' ra'aj xaqara' aj ixaqiib' qak'ut qiib' che chewa' <hesitation> qas kipe kiwaal wa wa chewa' kela' jun achen, e jun achen <hesitation> ki qeta'maj renejeel qas otz riliik qas q'os riliik qilan ra'an kich'ojin taj kich'ayan taj o o chewa' <hesitation> rimal la' <hesitation> rajawxiik qaqeta'maj jun junaab' <hesitation> che che kira'nan lara' wa kich'eyan taj <hesitation> renejeel re richomb'aal b'la' <hesitation> k'o k'o wunaq kinwil re'en ket- am kiwach jun achen kikch'ab'ej juntir qas otz y kela' ka'al kaan wa kek'ulb'ek wa chewa' kikraq qiib' xaqara' kela' lara' rimal la' rjawxiik qaqewta'maj y k'o achejaab' kikk'uton wa <hesitation> kib'ix pi qatziij wa k'a'n wa k'a'n wa chewa' chewa' kich'aynek kiq'aljinek pi jun junaab' pi ki'ab' junaab' xa' kela' otz kajb'eek cha cha jun wachuleew rii' rima la'